Sɛ ɛpɛ dɛ inya "email account" a mpɛn pii no ɔwɔ dɛ enya "data" <hesitation> Enya ne dɛm no bɔkɔ, mpɛn pii no ɛyɛ a yɛwɔ "apps" ntsi bɔbɔ sɛ "google" a akɔ "gogle mail". Ekɔ hɔ a bohu dɛ ayɛ dɛ osiwie ebiasa bi toatoado tsentsenmu wɔ ne sor. Bi wɔ hɔ a ne de yɛ abaa eyi nsensɛnee ntsiatsia ebiasa bi, ebɔ do a wobebisa wo, bohu dɛ "account" bɛba na oebisa wo dɛ "create new account". Bɔbɔ "create new account" no do, ebɔ do wie a wobebisa wo dɛ kyerɛw "accou" -wo dzin a ɛpɛ, fa akyerɛwamba na nkanee ahorow a fora. Sɛ ebɔ na sɛ obi dze bi edzi dwuma dadaw a ɔbɛkyerɛw wo dɛ sesa, ewie a ɔakyerɛw wo dɛ kyerɛw w'ahyɛ-hyɛn-sewdze a ɔyɛ "password". Ekyerɛw wie na ɔgye to m' a ɔbɛ - ɔdze eyi bi bɛma wo, ɔyɛ amba bi dɛ bɔhyɛ m'. Amba no ba wo fone no do na ɛbɔ hyɛ mu a ɔnoara bobuei"account" no ama wo.